Më pëlqen të kaloj një ditë në zoo për të parë kafshët dhe për të shijuar natyrën. Zoo-t ofrojnë mundësinë për të vëzhguar kafshë ekzotike nga afër dhe për të mësuar më shumë rreth zakoneve dhe habitates së tyre, duke e bërë përvojën edukative dhe argëtuese.